Raha ohatra hoe ilay any an- ilay any am-piasàna izany an, eo amin'ny folo na dimy ambin'ny folo eo fara-fahabetsany angamba ny alefako isanandro. Izany hoe mety eo amin'ny dimy amby fitopolo isan-kerinandro raha be indrindra no alefako. Raha ohatra hoe mailaka perso indray an, tsy tena tsy mandefa mihitsy aho.